إذا س- كنت بكون الدولفين والله, الدولفين مفيد للإنسان, وصديق الإنسان يعتبر دل- الدولفين, الحيوان الوحيد إللي يعتبر صديق للإنسان في البحر هو الدولفين, هذي معلومة انا اا- يعني مطلعها من راسي ما أعرف من وين, بس يعني الدولفين يعني, <hesitation> مفيد للإنسان, يعني و <hesitation> و من أجمل الحيوانات يعني إللي في البحر, ويساعد الناس.